المشروب المفضل القهوة الترك ما أقدر أعيش بدونها. الطريقة سهلة بجيب ركوة صغيرة أحط فيها كوب ماي بارد. وأضيف ملعقة صغيرة بن تركي معها سكر حسب المزاج. قلب بشوية على البارد وبعدين أحطها على نار هادية مرة. خليهن تبدأ تطلع رغوة فوق أول ما تغلي أشيلها وأصبها بفنجان وأستمتع بكل رشفة فيها. عطر الجو وقهوه ترك شنو بعد نبي؟